komið sæl siðanefnd Alþingis

sex þingmenn urðu uppvísir að því að svívirða aðra þingmenn einkum konur og minnihlutahópa þingmennirnir Ólafur Ísleifsson og Karl Gauti Hjaltason hafa verið reknir úr Flokki fólksins vegna ummæla sinna og þingmenn Miðflokksins þeir Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason hafa tekið sér hlé frá þingstörfum vegna málsins

þau Anna Kolbrún Árnadóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson þingmaður og formaður Miðflokksins Sigmundur Davíð hefur ekki

að koma í Kastljós og ræða þetta mál hingað eru hinsvegar komnir þeir Steingrímur j Sigfússon forseti Alþingis og Ólafur þ Harðarson stjórnmálafræðingur velkomnir Steingrímur þú baðst þjóðina afsökunar á ummælum

þú hefur sjálfur verið gagnrýndur fyrir orðbragð þitt á Alþingi það eru fjórtán ár frá því að þú kallaðir Davíð Oddsson gungu og druslu úr ræðustól hvers vegna fannst þér tilefni til að biðjast afsökunar á fyrir hönd þingsins í dag mér fannst það

í raun og veru óumflýjanlegt og ég var auðvitað í fyrstu umferð að biðja ég var að biðja sérstaklega afsökunar þá þingmenn og einstaklinga aðra sem voru nafngreindir í þessum samtölum afsökunar aðstandendur þeirra og svo konur fatlaða hinsegin fólk og

þjóðina alla því

á ekki nokkurt þjóðþing eða menn kjörnir á þjóðþing að leggja á sína þjóð mér fannst það það minnsta við skulda þjóðinni afsökunarbeiðni ég tók það á mig og var að biðja þetta fólk og þjóðina afsökunar ég var ekki að gera það fyrir hönd Alþingis sem slíks og tók skýrt fram að á þessu bæru auðvitað viðkomandi þingmenn

þingmenn ábyrgð ekki þingið sem slíkt en það tengist óumdeilanlega þinginu og mér fannst mér þá skyldast sem forseta

pólitísk stóryrði já sem ég vissulega á blaði um að hafa viðhaft þá er náttúrulega algjör munur á stórum og þungum pólitískum orðum sem falla í þingsal í heyranda hljóði og þar sem menn geta svarað fyrir sig

ekki að blanda því saman Sigmundur Davíð sagði í bréfi til flokksmanna sinna á föstudag að hann hefði hlustað á þingmenn flestra flokka úthúða flokksfélögum sínum og nota orðbragð sem í sumum jafnvel mörgum tilvikum sé enn grófara en það sem birst hafi að undanförnu þú ert aldursforseti á Alþingi kannast þú við

að segja það sem betur fer og við höfum nú verið að bera okkur dálítið saman um þetta og menn kannast almennt ekki við það og eiginlega bara hvergi í samfélaginu í dag að svona sé tekið til orða og allra síst samfelldur þráður af

þrjá klukkutíma eða hvað það nú var og það er eins og ég segi munur á pólitískum

orðum og þessu persónulegu tali um nafngreint fólk og sem betur fer þá er ég algerlega andstæðrar skoðunar við Sigmund Davíð ég umgengst þá að minnsta kosti allt annað fólk en hann allt aðra þingmenn en hann ég bara kannast ekki við það og minnist þess ekki að hafa heyrt önnur eins ósköp jújú það hafa fallið kannski einstök algjörlega óviðeigandi og gróf ummæli en samfella af þessu tagi

svona orðanotkun ég þekki enga hliðstæðu hennar og enginn sem ég hef talað við maskína kannaði þetta í dag hvort hvort fólk hefði

orðbragð já hún kannaði bæði athugaði hvort kjósendur teldu rétt að þessir sex þingmenn segðu af sér en maskína kannaði líka hvort menn

menn könnuðust við orðbragð af þessu tagi og það voru um tuttugu prósent kjósenda sem sögðust heyrt svona orðbragð en það skar svolítið í augun að í kjósendahópi Miðflokksins sem er að vísu afar lítill hópur það voru ekki nema þrjátíu svarendur í þeim hópi en í þeim hópi voru það næstum því tveir þriðju sem sögðust

heyrt svona orðbragð nú myndi maður ætla að að stjórnmálamenn væru ekki síður sko líklegir til þess að vera með vera með kjaft en ég tek alveg undir með Steingrími að þó að það hafi verið stóryrði í þinginu og þau voru reyndar miklu meiri hér á fyrri hluta tuttugustu aldar heldur en þau hafa verið síðustu árin að þá eru

þannig stóryrði pólitísk stóryrði að þau eru eiginlega allt annarrar tegundar heldur en sú tegund af ummælum og mannfyrirlitningu sem sem þarna kom fram hvaða áhrif hefur Klausturmálið á traust þjóðarinnar á Alþingi það er nú erfitt að segja fyrir fyrir hrun var traustið á Alþingi gjarnan svona þrjátíu og fimm til fjörutíu prósent í mælingum Gallup eftir hrunið

datt það í tíu prósent og var þannig nokkurn nokkurn veginn í nokkur ár síðustu fjögur árin hefur það hins vegar verið að síga upp á við og í síðustu mælingu tvö þúsund og átján þá var það rétt í kringum þrjátíu prósent þannig að þetta var svona að fara í fara í fyrra horf það má vel vera að þetta eða þetta náttúrulega eykur greinilega ekki traustið á Alþingi en

hins vegar er það líka rétt sem að hér kom fram að það er í sjálfu sér ekki Alþingi sem ber ábyrgð á þeim ummælum sem

við erum að ræða um heldur eru það þeir einstaklingar sem

en ég held að það skipti mjög miklu máli

við og það hefur nú takmörkuð tól og tæki til þess en ég held að í dag hafi þetta verið mjög góð byrjun að setja þetta í siðanefnd og afstaða forsætisnefndarinnar til málsins í heild hafi

eðlileg og rétt viðbrögð já Steingrímur hvaða leiðir hefur Alþingi til að fyrst og síðast þeir þingmenn sem í hlut eiga þegar orðið atburðir en þingið sjálft hefur þennan farveg sem betur fer frá tvö þúsund og sextán eru siðareglur í gildi og allir þingmenn undirgangast þær og skrifa undir þær og þurfa að votta að þeir hafi kynnt sér þær þegar þeir hefja störf á þingi það var vel frá þessu gengið þegar siðareglurnar voru settar og þeim til fyllingar eru sérstakar

málsmeðferðarreglur sem

hefur til þess að styðjast við þannig að ég lít svo á að forsætisnefnd sé vel í stakk búin til þess að hefja þetta ferli sem vissulega verður fordæmisgefandi verður í fyrsta sinn og eins og fram kom í dag hefur þegar verið ákveðið að virkja ráðgefandi nefnd sem

mun ganga þessum reglum en hvað gerist hvaða afleiðingar hefur þetta fyrir nú síðan kemur tillaga frá nefndinni til okkar og forsætisnefnd getur svo gert hana að sinni eða gert það að niðurstöðu eftir atvikum byggt á henni og þá er sá möguleiki nærtækur að sjá fyrir sér að niðurstaðan verði gerð opinber og

birt

brotið siðareglurnar eða ekki eða brotið þær alvarlega eða vægt eftir atvikum það geta verið einhver stig í því hversu þung verða en refsingin er ekki önnur en sú að þá er það gert opinbert eftir atvikum og menn eiga það þá við sjálfa sig og kjósendur sína

í framhaldinu hvernig þeir vinna

úr þeirri stöðu ef þeir ég tek fram ef þeir teljast teljast brotlegir

er með öðrum orðum náttúrulega ekki hægt að segja að reka hann úr nefnd eða neitt slíkt ég held að

vilji það nú ekki enda er um þjóðkjörna fulltrúa að ræða og þeir sækja umboð sitt til kjósenda sinna og eiga það við samvisku sína eina hvernig þeir haga störfum sínum þannig er það en auðvitað getur þrýstingur og aðstæður og annað slíkt haft áhrif að sjálfsögðu akkúrat flestir geta verið sammála um að ummælin sem þarna voru höfð þau lýsa kvenfyrirlitningu þau bæta síðan ofan á metoo sögurnar úr stjórnmálalífinu sem voru birtar fyrir ári þetta virðist ekki til þess fallið að auka virðingu Alþingis er íslensk stjórnmálamenning er eitthvað að henni já örugglega má segja það að hún hafi þroskast hægar og komist hægar að sumu leyti inn í nútímann en maður hefði viljað en ég verð þó að benda á

það hefur mjög margt verið gert í rétta átt í þessum efnum á undanförnum árum það er ekkert óskaplega langt

upp reglur um hagsmunaskráningu við loksins settum okkur siðareglur tvö þúsund og sextán nú er þingið að opna miklu meira upplýsingar

við birtum núna allar endurgreiðslur til þingmanna og svo framvegis og það er ýmislegt í gangi af því tagi sem ég er alveg viss um að er í rétta átt og til bóta en það girðir ekki fyrir það að svona hörmungar geti gerst greinilega ég held þó að tíðarandinn sé að verða mun heilbrigðari í þessum efnum og það er rétt sem þú nefnir að þetta er ofan í metoo hreyfinguna sem þingið tók mjög alvarlega og og við breyttum einmitt siðareglum Alþingis í framhaldinu og styrktum

vel að merkja því miður reynir nú á

koma upp á fylleríi á bar

fara mikið á þetta er víða þekkt í öðrum löndum að það eru jafnvel bara barir inni í sjálfum

þurfum við einhverja siðbót í pólitíkinni ég held það nú ég hef að vísu ekki bara fylgst lengi hér með pólitík og séð ýmislegt eins og Steingrímur nefnir óviðurkvæmileg ummæli og ég hef líka lesið mikið um hvernig kaupin gerast á eyrinni í Bandaríkjunum á Bretlandi og Norðurlöndunum og auðvitað gerist það við og við sérstaklega þegar menn eru að fá sér í glas að þeir viðhafa ummæli sem eru algjörlega óviðurkvæmileg en þetta er nú eiginlega bæði lengra og gengur lengra heldur en eiginlega flest sem séð en ég held að það sé alveg rétt sko að hluta til er þetta partur af okkar stjórnmálamenningu ég vil þó ekki segja nákvæmlega þetta en okkar stjórnmálamenning hefur svona finnst mér í samanburði við til dæmis Norðurlöndin verið meiri

Steingrímur nefnir ég held að það hafi verið að breytast og þingmennirnir hafa verið að reyna að að gera ýmsar breytingar í æskilega átt en þetta það er erfitt að breyta siðmenningu og þetta gengur hægar kannski heldur en við hefðum óskað að lokum örstutt Steingrímur á meðal þess sem kemur

á þessum upptökum eru lýsingar Gunnars Braga á því hvernig hann komst upp með að skipa Geir Haarde í sendiherrastöðu með því að skipa fyrst Árna Þór

sendiherra og slá þar með vopnin úr höndum til dæmis ykkar í Vinstri grænum þetta er lýsing á

pólitískum hrossakaupum sem margir hafa talið að viðgangist í utanríkisþjónustunni er þetta svona nei og nú hafa bæði formaður okkar Katrín Jakobsdóttir og Bjarni Ben borið þetta til baka og reyndar hefur Gunnar Bragi að

tekur undir þetta já að því er virðist já nei ég held nú ekki og það er þá eitthvað sem Gunnar Bragi verður að svara fyrir og mun ekki falla undir þessa sem hann sem ráðherra stendur fyrir tveimur árum áður en siðareglur Alþingismanna taka gildi nei það held ég ekki enda eru slíkar embættisveitingar á blessunarlega mjög miklu undanhaldi þar sem að maður sér svona einhverja tæra bara pólitík og ég þó að það kannski þurfi karlmennsku til að segja þá ætla ég ekki að að stjórnmálamenn með mikla reynslu til dæmis í utanríkismálum geti ekki verið prýðilegir sendiherrar það held ég að þeir hafi oft og iðulega verið en auðvitað eiga engin hrossakaup að eiga sér stað í tengslum við það eða mætti ætla

og er þá ekki gott og þar þá

við kunnum náttúrulega mjög mörg dæmi úr okkar stjórnmálasögu um alls konar hrossakaup milli stjórnmálamanna og það þykjast náttúrulega allir sem fylgjast með vita það að það geti gilt um sendiherraembætti eins og annað en ég held nú samt að venjulega séu menn nú ekki að handsala það þannig að ef þú

minn mann þá geri ég það næst fyrir þig ef það er þannig þá er það frekar ekki sagt og það myndast svona siðir um það hvernig þú gerir þetta

ég held líka að þetta hafi verið að breytast við látum þetta verða lokaorðin hjá okkur í kvöld Kastljós verður ekki lengra við verðum aftur á sama tíma á morgun